“आराम” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे शान्ति, विश्राम और ऊर्जाकि पुनः प्राप्ति आत हए । आराम कहोक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तरमे विश्रामकि अवस्था हए, जहाँ आदमी तनावमुक्त और आरामदायक महसुस करत हएँ । जा हमर शरीरके पुनः सक्रिय होनके ताहिँ समय देत हए और मानसिक थकानके कम करन मद्दत करत हए । आराम केवल शारीरिक विश्राम इकल्लो ना हए, मानसिक शान्ति फिर हए । जब हम अपन मस्तिष्कके आराम देत हएँ, हमर सोच प्रक्रियामे स्पष्टता आत हए और मानसिक रुपमे सन्तुलन कायम होत हए । आराम हमके नया ऊर्जा और पहिलि जैसो उत्साहकि साथ काम करन तयार बनात हए ।